नेदरलँड्स हे तुलिप फुलां खातीर फामद आसा। तैंचो लोक ह्या तुलिप फुलांचें फेस्टी मणोइतात। डिसेंबराचे पांच तारखेऱ सांत निकोलस हांचे फेस्त। समारंभतात तो एक बिसप साहेब आसलो आनी। धवया घोडेऱ येवँ तो भुर्ग्यांक भेट दितालो एप्रिलाचे। सत्ताविसवेऱ तिं राजाचो दिस समारंभतात। हे जाऊँ आसा नेदरलँड्स हांचे तोडेवो पर्वो।